To mi loonay kareeji am tuunnuɗi, arannde mi ɓannay njiyam mi raɓɓita haatiire, sey mi somna haatiire nden nder njiyam ɗam, dag- daga ɗon sey mi wadda kareeji ɗin mi tummba-ɗe to nder, ɗi soofa, to ɗi soofii sey mi waɗa juunngo, juuɗe am ɗiɗi mi waɗa ka wogguki, e mi wogga, e mi wogga, sey to tuundi ndin ittake, to ndi ittake, sey mi itta kareeji ɗin mi tummba-ɗi nder njiyam booɗɗam mi lullita, mi haama, mi itta, mi lullita kadi, mi itta, mi haama.